شوف الا راك باغي تكون مترتب نيشان, دو ان متكترش عليك صوالح في الدار, يعني شري على حساب الاحتياج تاعك, عندك كيسان, شحال راكم من بنادم شري على حسابكم, عندك القش شري على حسابك, أي حاجة شري على حسابك, و دير خزنة تاع اللي تحط فيها القش النقي و خزنة وحدخرى تاع القش لي يكون ملبوس, باش هاكا تنقص عليك ماتقيسش في في البيت عندك, و لا فالدار عندك ولا, و الافوا مام الموبل تاع الدار ايسيي ما تكترش, خلي ان مينيموم, باش مام من بعد ما تبديش تجيك نورمال كي تشوف الحالة معمرة بزاف